भे होजि म ब दोन्ग्, बिन्तु बिश्कुर्नि न म ब रेअ, ग्रुएदि पोपर् लि लकि अफे। अरे अन्ग्नौ रे बि दोन्ग्मन् मकसेम्। जैब कन् एको नाम् हुन्दै जै अफेमन्। भि दोन्ग्मन् अन्ग्नौ दैपो पेति सबे। अरे दलगि एको इतुअ। कलु अरललो दोन्ग्। अरो म होजि म ब दोन्ग्।